Homo fu e famu mudum, wom biɓe nafa ana hen. wom biɓe nafa wala hen ka djonnon tawdeede e yimɓe hurɓe ana nafa sanne. Ɗum waktati, jooni ka ley kulle yogaaje. Nden ɗum ɓuri nafa. Hono juulde en e kulle kurɗe sahaatuji tawdeede e yimɓe ana woodi.